بحاول ادخل بدون ما احد يجوفني فعشان جذي بلبس شي ما يبين مني شي وبدخل بهدوء بروح سيدا ادور الأشياء المطلوبة وبيكون معاي سلاح احتياط حق اذا مسكوني مالين المنظمة